د انګلستان د ماسپښین چای مراسم یو زوړ او مشهور دود دی، چې د مازدیګر په څلورو بجو پیل کیږي. په دې مراسمو کې چای، سینډویچ او نور خواږه خوړل کیږي، او له ملګرو او کورنۍ سره د خبرو اترو او خوند اخیستلو لپاره یو ښه فرصت دی. دغه دود د انګلستان د کلتور یوه مهمه برخه ده.